الفن حاجه مهمه في أي مجتمع، لازم يكون ثما مجموعه من الفنانين قادرين أنهم يقدمو للمجتمع صوره جميله لل-أفكارهم، قادرين يطرقو لمشاكل المجتمع ويوظفوها ويشوفولها حلول، <hesitation> الفن زاده بال- الرسم والنحت والموسيقى تهذب الأخلاق والروح، وتخلي الإنسان يولي يتعاطف مع الآخر.